Eh… Li sonnira sunnu ‘mpurtanti nna la vita. Certu si po’ viviri facennu na vita tranquilla e stari sereni, però si’ unu si metti a pinsari a chiddu chi ha fattu nta la so’ vita, n’anticchia di tristizza ci veni siddu nun ha mai fattu qualchi cosa chi addisia. Dicemu ca, secunnu mia, senza li sonnira la vita è comu si fussi un cristianu sciàncatu, va avanti, si, ma sempri zuppichiànnu.